Te ndevuya dainawa maka tsinawa nagada ma gidame ambahaka a'a, daikam man wutsa matta a, zhbai daiga ninga'a, maffa ta yakai ita maffa imaffa igame aigedkam im'ba man i wai dai maffa ai gedme koda itsina mbla mblabi to daiga ninga'a, dumin zhikle a pishkaya a va'tinga'a, afiya hod tinga har man ata yakaya toskwi in wutsa satabi aigeda wai ndumene ngidek aigadata a mbali dumin imbai ndiya tingabi dumin zhikle a ramkaya ava maffaisa infinya a sinsuki man a ramkaya va tinga'a daima man mai geda'a, har man igeda timma a mbahaya kumba a jinahaya ai wuff kumba ara dai maffasabi dai man kaguda'a, kageda timma katsina dadi katsina timgai basin dai infina ninga abi ara dai maffabi dumin dai maffa ninga'a. in hasldawa tippa halhala indimena ka mba ged m'ngaya a kamba tsavil a ka gad m'ngaya daiya maya maya kamba tsitsavik a ka gedma ara man mana ndi ngida ka mba ma skwisa ara man skwi ngida a mana skwisa a ta gwalakaba ka gud m'mane igwa'a waliya a ka gwaba man dai ngide ka kaldam dumin ingedninga'a timma'a skwisa kumba aman dai maffa ara man daiya. larabtsi ageda ngaya. Ka geda'a a mbahak timma kaged timma a mbahak tidai a gedata ai ged dai infina dai maffa a zha simgayabi ara geda akada sldaw gida ando ta ko in man gwad mim dai maffbi ma yi maffaiya ana ged gina a mbahaya kumba gidga gwad gisda a ndiva a gida mam ingwad dai mana imbla'a, t'sheffga ninga nasa a geda man maffsa man ka geda'a tumaka ged dai maffa to a mamnasi kum ndota mba sun kina man kina ngiha dai maffa tamba sunkinbi yonzu mai ged mim maffa ko igedaka kabi ko ifid waya a sldambad ta suna a ged ma ka naur maffa ka wutsa ka suna a gid ta gud dai ngide tsana potsuna kaza tsana ngwaslim a suna gid kai dai takam mam maffa a ta geda <hesitation> ninga tina a mba sun kina ara man ka de gwats fiekmhi man ta geda dai tinga'a tiwi ta geda daingidabi ta teba ged ma skwisa ngida a wudai tmga'abi a gedame nga ngi maffai ngawai geda bisime. iwai mana maffai klik do mona hoda a potsuna a ka law ma ged skwi mai gedana sakstad. Kataba lawa yisatkam zhikle ramkaya mattaisa a gedame zhikle ramkaka maffsa a gida mana a kago ibada amam ka sum skwi mana ramkaka zaza a gudkam ka maffai kla a nageda mana a wai ka ged dai maffabi a geda ramkaksa kawai dainga a gieda ginna stad klik a geda skwisa a man zhikle a ged kam. maffai zhe a gwada lai azhe glivdaiya a zha hawsaya zha pilata hiya. zhe a ndowa ndowa a nagedsa agudame a ndowa ndowa sun dai. ningane ma ka sum ma gida'a to a ka ngiha dai ngaya ta dakwa ma tada slimbadikad ara skwa'a ka daima a ta gedaka kada ged kadai ma ndo a mba de ndivil ka a geda ka dai ma zhikle mba da divilka a gidaba. a ka wara kide zhikle mba ndivelka dumin zhikle yakakka ka maffai a kasa ngiha a dai nga iya. a ka da ged skwi man kada geda'a, indok ndi man ta yika madza'a in ngaya a madzba a nageda a sa fed mbar indok ndo man tayaka ngura'a. I wai mana a arai idima'a, a nageda in dok ndo man ta yaka d ma'a, yi d'ma'a satan in gada mbahaibi arai ingura'a, ana ko in go kabiba a mba ndiyapabi dumin d'ma'a a ninga to duk ndo man inngiha dai ningba ara ndo man in ngaya nguraba'a na geda a ndina a d'ma'a, ko kuma d'ma'a ninga a gwad indiya ngurya to ndo man in'ngihya dai ningabasa matsayi tinga stadanasa tada slimbadita sim stad dumin ningabasa in hana gid ninga ava skwi man zhikle a yakada'agida siyasa iwai bahha ndo man gwada yi maffai kabba a naged sa kuma maffai to kajakda aman kadu sim ndo koda yawshe. Zhikle man da slimbad'da sai ta ndivela a gida ka ngihe a sim ndi man ka ngiheba ta sun ka kuma harya nzu zhikle da mbada ndivelka gida asar jib nawa time skwi inwitsa ninga zibi a gida nasa maka ngur maffa kawai gwad dai maffa maka tsina dai maffbi insim man na maffaiyapa kadu sim giya ka ndzawava tinga'a wudainga ya tasada liwali va wudai maffai hara ta slibi dai maffa ara nga tayarwa a nana ka slaha da vetnari maffai ta haya a sama ka slaha shka nana. <hesitation> sabon bolori mana muna nga maffai nga nhaya apa nka slaha dou musari ko ka da moronti to maffai nga nta nhaya mpa tamba leu wali tuva wudai nta slibi dai maffa man nka bi ko tè bama ko tè skwisa ntuna makabi nte munguno, skwi nfiya an lew ged ara man en diga monguno, tè manuguno maffay kam nte ngih gidè bi nte ngih daya bi amana mwi ma kwo duo nta ged dai maffa aman skwi maman makar man nga ngwoda ma ageda agsa ntenga de kwa nta nwoy fi wuday a lèkonè bi ndi ngide nkye nkye nta shke nta nwarda nta che dalaya nzlena an ndyi ngo nhi, nta nwarda dalai fhekimhay nteva a nta nwrda dalai ndita nta warda nta warda nka ngeda nwara maffa nga azhe nteva bi kuma mamana mwi maka duo nga maffai ntada nta ged kam nshkweme nga guiya ma? Nga nwoya daklai maffai mana anga nfiya nzlina va sa de man nta geda, egida man nta nwarda nta mbowde kilik nta dzuwdzor giyagui ko mana mba nwanda nzlumbad nga ngine an nga giya zlinè ama nta ngwots bi agide ma skwin nhwarin biya ntena skwame ntsokwo ma nhena wudai ntawaya nfiy nwudahi lekona bi asam ngide nkye nkya nenga nta zhe gwid kam nduman nsa gwod dai maffa ginne'kilan nga sa van nzlina nta gada fak ntuva ngwoziya'n'wudahi ngwozi kabi. Ta ngots kir mana a tsina dayi maff' bi skwi nhwariya'n te kabi da, agidè anta ayè gad kam nga god'kam nga gwoda nkwai dayi maffa nga nfwa nkwai wudahi lekon' man nwudi ngaya n'za man ka tsina dayi maffa bi ngwoza ngaya ntsina day maff'bi nka nwoy sum man' maffahi apa aka sa nziya ava ntenga wudahi ngaya ata slembada ata goda mu maffa avasa ngide nta wudai maffa nte kilik, ndu man nga sunna ged ngur maffa mana ntsina dayi maff bi dou nwoy golai nenga man ka ntsina maff bi nwoya sam man maffay apa a nka nzwa apa man nka za ntsena maffa ngwoda ma wudahi'ngaya amuma mafa ganna ngoz' ngaya man gedma wudai'da gwoda amu mafa kla, man kabi maffa azaina, maffa mpercha n'woy zaina, man nga nte nga ntsina bi, wudai nga nte nstina bi ndiwa un da gwod maffa nwa? Babb'nhyi'inga ana bab nga kam nta ntsina a'to ntnga nta ngwod' bi, ndi ngide kye'kya za'mandalai nga nta zinna ntsena maff'bi nga nta nga za slembada nta gashi nga za ndzeka mwiya maffa, nwudai nga ba nta ntsina bi kalin maffa'n za'a agida nta nga nwoya mana arai nga nguha nkwai dayi bi man nka ntsina bi ba nka barva ara man nka mpil nkwoba nka dwo wudai ngaya a lekone' anta ga slebkad nturanchi'man nwudi ngaya mbi ba nka nckwodan'madangwanide'nkye'nkya an gadata wudahi'ngaya n' ka mpella kwoba, domin zhigile mana nyekyek'ka mu maffaisa ba azunna nzwuvalka agida avasa. Man kabi ka hrdèkava ava mafai akinè sa ged muh maff wudaya aat zlèbi ya, man kabi kuma an'woya za gedma agide golahi, man nka n'woya ka tsina maffa to nka shke nka sa nwoya dum maffa man a tsina dayi maffa a ka chè wi akinna ged'ma wudaya mu maffa a n'wudaya a nta tsina muh maffa man n'ka bi pirchè a maffa awai zaina, man maffa n'zaina kuma to muli ndu ngide kabi muli nga killi'nga 'nga maffa ana nya, ana nka ana ndo mana 'gide bi kilik nga ngu maffahi ashafa ndzun nga, agide nta ayè gwod kam skwi wuchè nènga azbi.